Kai sən shin nəə takɨrə ganə hinə ka ujeujechi ahunəm dzuu ndɨɗa saechi hɨmna monunə ndauna dzuu ka ələ kohi adar na maɗə hina dzinə a kɨrəmohina dzɨ ka ələ kohin hina dzi alya kohin hina mɨnya a hoɗə ndɨɗa a tina mɨnya a hoɗə hɨmna shi falti nə kai tin za akɨrə sətətə'ə hɨmna shi fəltinə hɨmɨna moninə to ndainaba meteba dɨbargi tsa achi dzɨginə ka ɗarya mbi'in hɨmɨna moninə <hesitation> dəm ka ɗaraya mbi'in achi hunəm dzu ka ɗyarya mbi'in ngwa tifannə achi dyariye nə'ə mɨ mɨ ifə to sai na shi rə gbɨɗakɨn aki hwayaynə kpa a gərə hina hoye hina dzi hina dzi ɗarya mbi'in hina hwaya hina shi ka ɗɨkə dyaritə aka aka mɨ ifə aka ticha ifi hina mɨnya hina shi nahapa dɨggba ma ganinəgamɨn shitətə'ə ase sərini benəgamin abaina abaina woikɨn achi achi mɨ gə ma nje'o masarən imoginə achi mɨ gəma nje'o masarən ase andaina lɨɓadɨ masa rən ma moninəgakɨn ahim lɨɓə masarən jagɨye jagɨye sənəkɨn dɨ ga bii ma yamgba ko kuma ma buramə sai ya ja <hesitation> bɨn kam hɨn mɨ za'akɨrə hɨmɨn ka ɓiɓinə sərin. Hɨya hɨjadɨ dɨga bigu hɨya dinge woikɨn ndan hina kərə lɨɓə masarən asə tina tsama monchi səri ni ɓinəgamɨn kai shitə tə'ə kam tɨn za'akɨrə hɨmɨn ka ɓiɓi nə sərin hɨmɨna karadu nggosə kurəin hɨmɨna monə sai madə kəri nggwasa kurə'in dɨggba səreni ɓiɓinəgamɨn kai ngga ɨzaunən fa adi ɨzaʊnə fa tasəsə ti naham tasəsə tɨmɨndə <laughs> zokuno sən shin nə'ə bwang bo, achimɨ zəkonu ka ɨzəunən, sai ya kpaa ngga ɨzəunən ahinəm dzu a akaranta ina dzi zoɓo zoɓo ndi ujijin hina mɨnia a hoɗə ndɨɗa achi achi moninto mɨ fəltinə a makaranta manə'ə gɨrantinəga nə kam a class ma nahapa tinə ga a class kabu sha kabu sha malɨmə ahinə ka wasəkɨn andamna vinndə lekoɗginə lɨmina shi va malɨmən hɨmɨna so chichitine andina dzi lɨɓə hina dzɨ taradi hɨna dzɨ tarattin hɨna feltɨn hinəma təꞌ vinndichi lekoɗ ginə hɨcha ɓochchitinə kai ɨnzəunən ɨnzəunən kam kai ngga ɨnzəunən amma tɨmɨndə mɨnigaddɨn sau gbək hɨɗəwa achimɨgə hidə mɨ mbə'ə ɨzaunən kam ngga.